li ixq'antz'om <hesitation> laaq' qatijan re ker <hesitation> kirya' qachoq'ab' wuxu' kerelsaj jujontaq yab'iil, li imo't che qas otz ritijiik xaqara' <hesitation> qast kirpetsaj yab'iil wuxu' k'ax pi qachomb'aal, pi kano'jb'aal, pi qak'aslemaal xu' kirya' qachoq'ab' re <hesitation> wuxu' kirelsaj jujon taq yab'iil che chaqan xaqara' li ichaaj che qs ela' qas ela' rajawxiik qatijan k'ot niin rik'in k'ot k'ax k'ot <hesitation> k'ot yab'iil qaraqan rimal nik'yaj <hesitation> xe'aal ichaaj riij qas otz ritijiik qa'nan.